Ka ɓa sɨ <hesitation> ka ɓa sɨ kakə kpana na taba nan sɨ ka kəngɨn mya wa ka kwaɓwaare a dɨ wange wange ka ɓa sɨnə sɨ kakə kpana na nan kuma wange a vər habye nda gə habu a habye ɓelləgi sai gbɨnwe gbəwongɨ a gɓɨwe <hesitation> a ɓelləgə ka ɓa gbɨngwo ɓanə na nan wange a loka tɨ <hesitation> likə tɨ <hesitation> dombiɗə a yete habye shitə a dɨ shi hɨnə də bəlshe a vənə bəlshi gss də na dɨ bəlshe lokati likətɨ fwat-fwat haɓye a dɨ she haɓye a fala vəne da ɓwaare ɓwaare a maɗə ɓwaare a madə a muɗa a vɨre kpan-kpane də na na wange tun na gə sunyi hidə na ga nan. Amma ite ha nan tan da ga naa ha sɨ kakə ha la mbale latɨngɨn gəkələ ta le kana te na iya kəntən ka lasə kuma mi kpan-kpane a boyə a dɨ wange sɨ nə dwat amma a və dwat tɨ dan kat ka dwat tɨ dan kat ka kutada ɓwaara ɓwaara a dɨ mban ta ɓe tən a ɗa ɗate ndə ɓa ɗa nda kɨsə a vər dwate nda kə karə sɨnə həmə haɓye she mbi dɨ kat təna pookə ngɨn. nda də woyə a kat nda woyə də nda dɨ wudə a dɨ dɨma a ha tiye a liya də Zuwa can ndɨ ka a nza anza lokatwe na zə a wudə a nan yan ɓwaare a bə a dɨ naa sɨ ndəle gəkələ mya leyə a nə sate ndɨ a dɨma a hangɨ a handa dɨma də ɓwaare a bə daga poo fymingɨn ta ləkə dɨrən a fecebook ɗaga me ɓa da pa fyemingɨn ta ləkədən a da ga mye ɓa poo fyeme ta ləkədərən nahee samsung wangə sɨ kakə kpana na tun nan yə noowgi ka bagi a mwa sarɨ a hwoɗe vɨratə kums nan yə nowgi ka bagi a mwa sarɨ a hwoɗe vɨratə kuma mi kpan kpan a saa a nə sate a dɨ mye nɨ dɨ zɨm wange amma hɨ tə nda ga naa harəng tan nda ga leye koh harangɨn nə shə-shət koh sɨ nə misə misə koh hararngɨ a leyi amma hɨn sa na leyə sɨ nə anə satea dɨ wange sɨ nə kaɓa sɨ kpana na nan ka dii sɨ kakə kpanana nan ka dii sɨ nə sɨ kaka dɨ vərdə kala sɨ nə kuma sɨ nə dwati pɨri, sɨ nə həme da sɨ kaka.